سلام، زه غواړم د اوبو د قطع کېدو په اړه شکایت وکړم. زه دوه ورځې کیږي چې زموږ کور ته اوبه نه راځي، او دا وضعیت ډېر ستونزمن شوی دی. مهرباني وکړئ چیک وکړئ چې ستونزه څه ده او ژر تر ژره یې حل کړئ. موږ ته اوبه ډېر مهم دي، خصوصاً د ورځني ژوند لپاره. هیله لرم چې ژر دې کار ته پام وشي او موږ ته خبر راکړل شي. ډېره مننه.